كيف يمكنك التعامل مع الصعاب؟ التعامل مع الصعاب يحتاج صبر وقوة داخلية، وأول خطوة هي إنك تواجه المشكلة بدل ما تهرب منها أحاول أفكر بهدوء وأخطط لحل تدريجي، وأستعين بالله وأطلب النصيحة من ناس أثق فيهم إذا احتجت وأهم شي ما أستسلم، لأن كل مشكلة لها حل، ومع الوقت والتعلم من التجارب، تصير أقوى في مواجهة التحديات